Benɛ nimisa mi mɛna zɛrɛ abe me bɛ'a siyantifiki mu zun'o so mana na yi'a bun mɛya we ho siyantifiki a bun ya sin mɛna a mɛya we ho siyantifiki a bun sin mɛna ho dimiyan bera wa'arobe ho dimiyan wa'arobera nɛ wiyan mi ho dimiyan ho ba siyantifikira we wa'a bun ninɛ a zun'o mina ma tete a ba ɛsi a le'a be twa wa yirawe a no'onɲa be twa hobe dimiyan nɛ a ba siyantifikira na amu be cururu a wa'a hobe dimiyan nɛ to muya sin mɛna ame we siyantifiki